Ok, sa mo bilang lagi tu ini apa kembali lagi apa papeda ikan kuah kuning ini. Papeda ikan kuah kuning ini kalo paling enak itu santap dia pada subuh. Subuh hari jam-jam lima ka begitu, karna dulu sa pu tete-tete tu, dong sering sebelum melakukan aktivitas di apa pagi hari to. Pagi hari tu sebelumnya dari jam-jam tiga begitu dong ke laut. Dorang su sampe ke laut, dong menjaring, dong tangkap ikan-ikan. Setelah itu, dong bawa datang, dong masak. Jadi, jam-jam tiga itu dong sudah menjaring dulu. Nah setelah dong menjring, dong bawa pulang, dong kasih bersih. Kasih bersih semua dengan baik, setelah itu dong masak. Nah dong tunggu sampe benar-benar keluarga semua kumpul satu rumah tu satu rumah- begitu baru langsung panggil semua duduk samping-samping baru tong makan, tong santap rame-rame. Nah yang sa rasa tu menjadi kekuatan tu satu atau kekuatan atau kesehatan untuk torang tu karna kalo kita mulai aktiviats trus macam dalam kosong to dalam perut-kosong cuman ketong isi ini bukan sa apa tapi maksudnya kaya ketong Isi nasi begitu macam terlalu ringan begitu jadi, kita biasa tu, isi papeda nih paling paling utama sudah. Tong paling utama isi papeda supaya, macam pada saat pagi hari tong mulai aktivitas tu, rasa kaya kuat skali, semangat begitu. karna papeda ini de pu, de bekerja itu de bikin ketong kaya berstamina lagi begitu, tambah tenaga lagi. Tambah lagi dengan kalo ada doping-doping itu tong biasa bawa setelah makan baru pinang masuk. Tong kalo habis itu baru ajar pinang masuk itu empat buah sampe lima buah, itu kayu di kebun besar bagemana juga tong tebang, tong pikul. Itu de punya kekuatan sudah. Papeda, ikan kuah kuning itu pasti. Itu kalo harus itu harus di subuh-subuh. Itu setelah ketong memulai aktivitas di pagi hari itu karna itu de buat ketong tambah kuat, stamina skali. Sama itu, tidak lupa ada pinang juga disitu. Pinang itu memang paling utama. Jadi setelah yang berat-berat masuk dulu untuk tambah tenaga, pinang de masuk untuk cuci mulut, kaya begitu.